Australia tien una estoria bien escura. Alo primeru los británicos enverearun pallí presus dendi acaberus del siegru XVIII hata meyaus del siegru XIX? Huerun más de cientu sessenta-i-cincu mil pressonas condenás a trebajus horçaus ena colonia penal. Esta estoria es custión delicá pa muchus australiaus, ya que marcó l'emprencipiu delo colonizagi uropeu i queó una huélliga mu prohunda enos puebrus endígenas.